فوټبال، کرکټ، والیبال، بسکټبال، ټېنس. اتلټیکس، د غاښ وهلو ورزش، د وزن پورته کولو ورزش. شطرنج، لامبو، رګبي، بایسکل ځغلونه، سرفینګ. جودو، کراټې، بوسینګ، سنوکر، او سنو‌بورډینګ. ورزشونه بدن روغ ساتي او ذهن ته سکون ورکوي.